Агар панҷ дақиқа вақт дошта бошам, як сендвичи зуд бо нон, тухм ва сабзавот тайёр мекунам. Ё йогурт бо меваро интихоб мекунам, ки ҳам солим ва ҳам тез омода мешавад. Инчунин, як коса шӯрбои тайёрро дар микроволновка гарм кардан мумкин аст. Муҳим он аст, ки серӣ ва солимӣ бошад